Estepes ia ne iō dɨvɨ iō kɨtɨ santiaa nakaꞌan ña santia naini tɨ́ ne po e kɨtɨ chá neé dɨvɨ an ntɨchɨ ntûꞌvé tɨ kataxiko tɨdɨñɨviꞌi ngo n ntɨthɨ dɨkɨ íꞌvi ntɨi dɨñɨviꞌī vi tiavií nko kuenta né pues ɨn nachitu sɨɨvɨ ntuꞌvé tɨ ne pues ntûꞌve tɨ chɨ nee kanndɨvɨ kakóꞌoio ɨn xúku idí ve kākóꞌo o dañá ng o kɨtɨ ne káda dɨvɨ kɨtɨ koo kaitɨ́ kɨɨvi kadkɨtɨ santia naꞌnú ne kɨtɨ xhinka ne puesdɨvɨ nataxiko tɨ nēé vi kɨtɨ santiaa kuestí an ne kɨtɨ xhingán naxíka tɨ neꞌá ma ne kakiví ngo ne kākóꞌo o tɨ n ntíto ngo vi a kɨtɨ dɨvɨ santieé nakaꞌán ña kɨtɨ ñá tɨꞌ kuéꞌe án ne pukɨtɨ ɨ ne kɨni tɨ choó né kuvi ngo ve xi ñaꞌa kuntíto no í nahitu ntɨvɨ ntuꞌū é tɨ co ne i kunaa nko nakaꞌán ña vi xhigán i kɨtɨ ɨ neío no íko tɨ é kɨɨāva tɨ ni ñaꞌa kɨtɨ̄ nákaꞌan ña sangōón vi kɨtɨ sangōón ján né kɨtɨ naꞌnu ján kɨtɨ vaꞌa naꞌnu ceꞌñí kɨtɨ xhingkanani tɨ́ dɨɨ kāꞌvi.